Anisan'ny réflexe naturel ny fitaingenana bisikileta. Raha hampianatra bisikileta ianao dia hoentina amin'ny fidinana izy, tazomina avy ao aoriana, ampianarina azy tsara ny frein. Tsy fidinana be, tazomina avy ao aoriana izy de alefa tsikelikely mandrapa-tsy hianjera anazy.